Toh ir wo day sohõ, ir Najeriya, da ir tun kay da ir du hiijay wala buki, wala jingar ga no, wala haŋkaŋ no day kulu da ir tun ir ga tun ir foori, wayborey, ɲga ɲgay care margu, ka du ɲgay kwano ka gisi ka'ka ka kar ka gaani, i ga nooru say i se i ga hayo yaadin no bumbo kwaara fooyaŋ mo koyne, i ga du ɲgay haray kar ko yaŋ no i ga du, ka'ka i ga haray kar i se i ga gaani, ni bay kwaara kulu da ɲga haŋkaŋ a ga te afooyaŋ mo i ga du no ɲgay hayo izeyaŋ ka kala caize yaŋ ka'kande ka gisi ka soobay i ga kar i se i ga gaani a kulu, a kulu day haya kaŋ i ga fooru nday dayno. Ir noodin da ir hayaya ra haray wadin yaŋ dumay dayno i ga te day ba jingar ga no, ir ga hin ka ir foori te ir bari haikulu da kaŋ no ir ga te, ir ga hayo da ir ga koy jingar do no ir ga ir bari haŋ kaarum, da ir farka yaŋ, da ir yoo yaŋ, ka ir zurandi yaŋ te ka soobay ka wundi, da mashin no ir ma kaarum par-paro, ir ma te haikulu kaŋ ir ga hayo doŋ saboda ifo se, saboda ir ma kaani jiiro bare ka, ir ga ma hayo wala mo da ir ga cici te ir ga ma kaani.